Les ganes de fer vacances

Els últims anys, les parades són de particulars que venen objectes de segona mà.

Es feien en un embalat i sempre miràvem de colar-nos pel darrere.

Des de Sant Antoni només un autobús que et porta fins a l'estació de tren de Llinars

Amb castanyes, panellets i moscatell

Estalviar diners, perquè jo poso el pà i el tomàquet i ells que posin el pernil.